Pues ganey sagier anop piet que ma mat a pet ajier mi cual aney shua pa matiel tiel anoy mi cual pajiems pandow mi cual ayam mi cual pa jiens te ma man napey guma pey ngue aja an mi cual por ajiems por ata sentir te mi cual a veces ambiiw yu mi cual aguey aran pet mantow mi cual tan tu nuw tanto vaca ad modo vaca at wan manñow mi cual go papa mayam mi cual ayam mi cual vaca que at modo pet, at modo ño ño chivo aran coan allam mi cual animal animal qui que clase animal que show apa show aviso pue capa.